Na, nam mọn pọngọm, am ma wọk mụ tẹẹndẹẹmẹ, kankwad kọɗịm, tọọdọ, ụk tọọd ma mana, ma mẹmọ sẹm ma tẹkụkẹ at wajẹ at wajẹm, n'dam mọ ga lị am ag kụsụn wi, amị nịịdụ ịg yaan kwagụl kụtọ, ag wargọ ịlọ ag yaanụ, ma yaan ẹẹzị tẹmdẹẹmẹ pẹtụk kụ tọọdọ tịbị nam mọn pọngọ, ụkụm ḍaa wamọ njaana ma ɗaṇyị n'tam ma sụụrẹ, n'tam ma ịl sụụr la kụtọ ma sụụrẹ kị am ma wargọ lịyẹ ma yaan amanjaụ, pịdị kwalẹ yọkọt ga ma ɗụmụk kụswị ma yaan wa mọ njaanam, amanjaụ mamụm ɓaan ta tụdẹn jaana ntam ma ẹ wọkụn maga tịbị kaan watọn ma ma nam ma n'rabị, ntam mọna nẹ ṇa an kal ọbọk wa kan kụtọ nam ma mẹ nọ sẹm kụlata ɗọpẹ kan ɓ̣ẹtẹ tẹr mẹn pọn min ga watai jẹm n'dam mọ ga ɗụm yazị la mẹmọ sẹ pẹt kọ, n'pọngọ awamọ njaanam am tụlị yaz sọọrịm, pẹt mụ tẹmdẹẹmẹ mụ saa wẹẹn tọọm lọ ịk yọkọt ga kaljim, pọn an sụm wa mọ njaana nam mọn pọngọm am yaji laụ tẹm dẹẹmẹ tọọdọ kan ɓ̣ẹtẹi